अगर समुद्र स्तर ऐंच एग्या और जमीन पाणी ताल है। त इंसान कु जीवित रहणू उपाय कन प्वाडला। सबसे पैल त विकल्प तलासणा प्वाडला इंसानो थै पाणी थै निकलणू रस्ता बनाण पुवाडलू जनकी क्वी प्लेटफार्म बनाण पुवाडलू जू पाणी ऊपर तैरणू वालू हवालू।